Reko before me ti se e̱de̱ no omamo e̱de̱ koye ho me te ro zie era oyoye me̱ je le ze kpobi no ane je kpo iluo teme iluo a re ro emomo iwo ze̱, ese jo dede ude vie iluo no ma bi lu na mere se je o̱ ete rio emamo ore re luo re omomo iluo. A te je ro̱, mo ze are je ta no ekpa no iluo na ro na mare je lue zie zi owho no je zi he ze na re je ko mai iluo no evre oyena eiyo dede na o̱te ro̱ no e̱do ka ma te no kpao uwo egago ze no maro igbensu mi mare nya, ma je nya ewo na warie mere ze ye ze mare koko fio ma re̱ to ememe gbe iku za ero za then mare je gwe ewe are je ko kpo egbe igbe ri su mi efa ma te te ese jo ha ma re ba ta ekpano usu mi na ro nya ha ro, ekpa no ode re jo, keme no oghere no oro obo nana mare mase ta eme oghere no ode re jo keme eware na muo e̱ga no obo no, ma te to oghere no̱ ode̱ re̱ jo̱ no tehen ma re ta ema o̱ ekpano ma re lu kpa no ode̱. ma te ta eme kpahe ode kpobi no then esejo ha mave je ta kpahe emo na no ibi fi emo hoto evao egwo no keme na emo na dede a be dhoma ha, oje ga ha ma je ta eme kpahe emo na no ebe no enane na emona no ebe ne enane na, ane no tolo igho a ve muo igbelu fiho elu ejo dede ha a re kare ghe fiho oni ri hi ejo re re kareghe fiho ose rihi ino a neno a te ne no ave muho evovo are maho eda, ate da kpobi no are kpo obo no a re je kpo ite, oria no abo fiho no are jo kpe ile je wo igbere kpobi a vejust kpo obe ave muo ikpele oware kpobi ehi eni a bi vovo na abi vovo a vovo beno aabe no oware no akpo obe ta ha a ve mu igbelu na fiho elu ovo, ate mu igbelu ri kpobi be no aje kpo obuwo na esi eno ewo emete fiho uwo ave je mu emete ri ekpe aje rue no igho gbe re ri obo ha ave je mu igbelu gwogwoho elu eva ve mua edha keme na igho gbe ro iri oboho yo we te be ta kie no a fi ero hoto awune iruo ha a re ro wune iruo yo abe gwolo igho ko enane no abe ne na a te ne nebe no obo na oronino a ne igho gbe ro ki obo ha keme ofa abiti lu na ave mu ikpele akpo eyo, we je ri ha iwo no abo fiho na ave je zai no to oko oto kpobi na de ave zai kpobi no. We ri ha ave ta to oware o̱vo gbe̱ ri ri obo ho̱ fiki now oware oro gbe rie ri oboha no̱ eware kpohi ga no na ave mu ikpele akpo eyo, ave mu ahwo eware emi, mu ire sa ewo evao e̱gwo muo e̱vovo a nya be no ave ze he ze a nya be no ave ze ye ze, abe gwolo ehwo no ore mi igho ami beno agbe rue ahwo no ave kaha ave mu iroro fiho fikino enanre̱ na o̱reri ri obo no oware no me vua ho akpo na ga ha, reko we̱ no̱ o̱ro̱ oma ha bobo we te ba ugho we bi rō mu akpo ra fiho, ko oje to oke jo no ugho na gberie na koeme wo re lu? Emo̱ no me be ta na ho mai uzoge na kpo bi mare̱ ro mi to to ma wune̱ iruo mate wune iruo na kpobi no oro no ma bi lu eware efa yo ma te lu eware na kpo bi no, eshefa o̱ro̱ no eware na gbe ta nyaze rie rie ha ma sa kie zi he kpo iruo no ma je lu na then ave ro iluo na ro re ore ese awa mi ne yo mai te ene na ibuobu ri dede iluo no aje lu aro yo omai, ovuovo no a aje ne dede are̱ he, ejo buobu ha are̱ kpo̱ e̱wo̱ gbe eki, eki na gbe ewo no aje nya o ye aro yo omai te ehe na so mere ta ke izoge na kpobi no welno ota wune iluo ha then we thuo eki, ono ota thu eki ha yo the ogwolo oware kpobi no̱ ofo we sa lu no̱ ore ko owe igho Elu reko̱ o do jo ikpele ovar he, ekpele oware lu no whe re sie fn whe re mu egware, oware otrogree or mus allwo ekie na owo ma ha, so mare gwolo omamọ oware no mere cu oje nooyena no a te ta no ma kpo eki obona eware kpobi re gaga obonana oghere no a bi ró fio eware obona dede roho eseno ona me eki ze ore ta no afi igho fio eware ano afi igho fio eware ave to lo igho kpobi no oje fio bi fio unu igbo no a be de oware na a bi lu eware na kpobi a bi lua kpobi ga ha oje no oyens kpobi na ahwo no a wo iwo evao ozoro mi na a te je tolo igho tolo fio eso iwo kpobi tolo igho no iwo una ha no weri dede ino were wosa that is we te wo sa be no de̱de̱ bo oke no ukpe rere we gbe wo omo ugho no were tolo fio akawa no ugpe oro re we sa tu be je woihi so me be ro ure na kpobi ta eme ke ahwo uwo kpobi no, a dhoma kpekere a si ugho no osa uwo no aawo no a re bo uwo ha na abe dhome keme eware na eloho ho, bo oke no whe ti lu iluo̱ kpobi no je to̱lo̱ ugho no whe no whe be ro re ore no to̱lo̱ eno whe ro de ame fiho o̱ko̱ oto ra then to̱lo̱ ono whe ro de ame fiho o̱ko̱ oto ra then to̱lo̱ ono whe ro de ewu kpobbi tlo ono were ke emo no eware ni kpobi eya thabo no bo oke na te ta no ako ko ugho uwo fiho. Ore no oma were ome erao akpo na ozi, avo izuo oto, izuo owo gbe izuo ovovo, ovovo na ro ogho ghere ano a re fi eya ho orie ka bino ovovo, wavo iroro na then iziwo oto no were to emeri fiho no whe te gbo ozi no we je to emeri fiye whe te make ro ome ze aso te uvo me re rie, me te rie era o re vo ome, me be lo ozi na yo are ro ubiere gbe ofigbo fiho akawa mo me re ro tei mere rie oyeho olomudo, izuo uto na we te luo iziwo oto na emi iziowo umdo we je, iziwo oto owo oghere esa, whe fi iziwo ye whe fi emi idemevu ye were fi ofigbo fiye, were fi eme ko ye, eriere gbe atani kene wo je lu ei kpatu no, we je kuo omo ame roro fiye, we ro emeri to fiye oje lu ni tuwe ehe i wo re gbo ozi roro we je bru ozi na fi ye we je ro omo figbo ro to ro ubiere to omo ofigbo we re re ye rie oyena re jie ho ome oma me je ro ozi na lo izuo ibedi me je iziwo ibiedi na, we te wa ibiedi na no aje theye fi emeri ye oghere kpobi no a theye ore were, ovovo na ovovo iroro rie oro eya rie, oro egbolo orie me ro egbolo kpobi ro lo ozi, ozi ho ore ososuo no. we he kpokpobi no e̱de fa maybe edeja we te to obu wo. Ugho ofa ove je re ugho kpobi no ate wo se owe evao oku amara no we je re ore no ugho kpobi rere no ijo adaome kpekero a ko omai iluo omamo iluo no mare lu re ogbe du ta ni no isukulu uvruvru hu eno eware̱ uuruvru wu, obo̱ nana izoge na kpoli be ta ni no ewure uvruvru keme no wete nya kpobi kpozino we rue ilu no were lu hu uku ho ye ha we je gwolo iluo no were wune, we je gwolo iluo no were wune kpobi yo̱ ese na kpobi gbo ini mi na abe ta komai ni no nate kpe ewure kpo zi no mare sai fai ho oma mo egbe koma je kpo ewure kpozi no obo na yo ma be rue iluo lu ha ke re ma ta ro kae oware no ole li ri rio omai kpo eware na? Mata kae he keme na avio mai kpe ewure kpobi no ejo bi kpe ewo no oyoye ri te owowo are jo obo ewo are vio oma, kpo obo ewure makpozi yo ma lu kpobi no asai ko oma iluo no ma re lu hu otero oware no obe ko omai uye gaga mai uzoge na uno a gwo̱lo̱ iluo ko omai keme na ata no mai izoge no ai wo̱ ode a te ko mai iluo no ma re lu ma ve su ode̱ na ziezi